نتصور روحي نخدم ن- نخدم <hesitation> خمس أيام في الجمعة، كل يوم نخدم فيه ثلاثة سوايع، خير ملي نخدم خمسة عشر ساعة في النهار، يا أخي روبو لعبدو هوا؟ ما هو يتعب وعنده قدرة متاع تحمل انا بصراحة ما نجمش نهار نخدم في خمسة عشر ساعة، الواحد حتى مخو ما عادش ينجم يخمم وتعدي نهارين ولا ثلاثة خرين ونتي مريض بعد خمسة عشر ساعة، أما كي تخدم كل يوم شوية شوية <hesitation> تبدا شايخ وعامل جو.